أول حاجة لازمني نتأكد إنه في شيرش يعني نحاول نحطو في الشاحن <hesitation> لمدة ترجين ربع ساعة، وإذا كان الشاحن يخدم معنتها راهي ممكن البطارية سقطت <hesitation> نحاول نعاود نخدم التليفون يعني نعاود نقعد ننزل برشا على القرص اللي يخدم والا نحاول <hesitation> نثبت إنو ال <hesitation> الإيكرو معنتها ما صار لها حد شيء.